komiði sæl og verið velkomin í

sem verður á gamlársdag fræðumst um örugga meðhöndlun flugelda og heyrum valin brot úr krakka Kiljunni ég heiti Sævar og nú verða sagðar á mánudaginn er gamlársdagur og þá kveðjum við árið tvö þúsund og átján og heilsum nýju ári tvö þúsund og nítján á áramótum fagna margir

tímamótum en þakka um leið fyrir það liðna í íslenskri þjóðtrú segir að á

geti maður hitt álfa en þá flytja þeir í ný heimkynni og ef maður er heppinn getur maður séð þá á Íslandi er haldið upp á áramótin á hátíðarhöldin hefjast yfirleitt með hátíðlegum kvöldverði og sumar fjölskyldur fara á áramótabrennur áramótaskaupið er svo löngu orðið ómissandi hluti af kvöldinu þá er gert grín að öllu

mögulegu sem gerðist hér á landi á árinu það hafa allir krakkar lent í því að skilja ekki alveg alla brandarana sem eru í áramótaskaupinu undanfarin ár höfum við þess vegna sýnt sérstakt þar sem krakkar sjá um að segja okkur hvað þeim fannst skemmtilegast áhugaverðast og fyndnast á árinu í ár fengum við hóp af krökkum til þess að skrifa allar hugmyndirnar fyrir fórum og kynntum okkur málið aðeins nánar og allir búningarnir og þarna eru meiri búningar sem eru

alls staðar

núna er ég rappari ef þið sjáið það ekki við erum með Snorra hérna hvað ert þú jæja hvað eruð þið að gera hérna

og megum við vita eitthvað hvað þið eruð að gera í skaupinu nei nei nei

eigið einhvern tímann eftir að vera í

kveðja gamla árið með því að skjótu upp flugeldum og í tilefni af því fengum við unga snillinga hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg til að fræða okkur um hvernig á að meðhöndla þá örugglega krakka Kiljan var í byrjun desember annað árið í röð þar fengum við krakka í

frá nýjum íslenskum bókum þau sögðu okkur líka frá ýmsu öðru bæði fróðlegu og skrítnu það er bara rosalega gaman það er

að hafa bíómynd í höfðinu að maður lærir fullt af nýjum orðum hvað það getur verið spennandi það er róandi og skemmtilegt

það getur verið lærdómsríkt ég lifi mig inn í bókina bara að allt getur gerst

hreinsar burtu allar áhyggjurnar í alvöru lífinu þú veist maður svona lifir sig inn í þetta og að finna bækur sem þér finnst skemmtilegar og þér þykir gaman að lesa ef mér líður eitthvað illa

þá fer ég bara upp í rúmið mitt les bók og mér líður eins og ég sé frjáls þær geta verið svo mismunandi og það getur róað hugann bara ég fer í svona ævintýraheim og ég get gert hvað sem ég vil gestir í sædýrasafni í Japan ráku heldur betur upp stór augu þegar þeir virtu fyrir sér dýrin það voru reyndar ekki fiskar eða kolkrabbar sem komu á óvart heldur jólasveinn sem synti innan um dýrin með

köfunarbúnaði